Fiil ngaawol ana woodi ngatteengol hakkunde impirimant e ordinater kanjji takkondirta. Ɗun woni jonkaa, hongel fuu hoore muuɗun. A ɓilan e ɗo ɓiletee e muuɗun. <hesitation> jonkaa so aɗe anndi no waɗirtee tan, a tawan ana yaafi.